إذا اضطريت نخيّر بين أنني نكون ممثلة مشهورة و لا كاتبة معروفة، أنا نخيّر نكون ممثلة مشهورة لاخاطش مادابيا نمثّل و نقدّم أعمال لي تعكس مشاعر الناس، تعكس واقعهم و تحكيلهم حكايات يشوفو رواحهم من خلالها.